Karazagna matiera fantako: matematika, misy physique-simie, SVT sciences de la vie et de la terre a, anglais, <hesitation> français, malagasy, histo-géo, misy géographie, misy histoire a, io samby ianarana am-pianarana aby jiaby.